Solli e njeetodo taɗateeji feere feere, arannde solli e njeetodo dow ɗatal wamugo, nden mboo solli e njeetodo taɗatal yimugo koo siikugo koo woyugo, nden mboo taɗatal fiirugo pati e noon no ɗi ndarorto fu.